بظن إن هاد الشيء مهم بشكل واجد كبير وهو إنه الشباب يشاركوا في الحياة السياسية لإن هاد بيأثر عليهم بشكل إيجابي أو سلبي فلابد من مشاركتهم، الشباب هم أساس المجتمع وهو عماده وواجد دورهم مهم ومؤثر.